أنا صراحة أحب الطبخ في البيت ، إني أجدر أعمل أكلات خاصة بيا و <hesitation> البيت يعطيني الحرية في التجربة ، أظيف نكهه أشيل نكهه ، أظيف مكون أشي مكون أجدر أطبخ لأي مناسبة. أيظا الأكل في البيت يكون مريح أكثر صحي أكثر تقدر تستمتع أنك جالس مع أهلك ، مع أصدقائك وتحس بالش-يعني بالسعادة وال-النشوة لما تشوفهم يستمتعون بالأكل اللي أنت سويتة ،لكن أحيانا تحب روح المطعم تغير جو <hesitation> يجيك الأكل جاهز وكدة .لكن بالنسبة ليا الأكل المنزلي طابع خاص ومافيش بعدية.